Sj wcdze nkanee bi ayj mfonyin bi ama me na mepj dj medze san me dan mu a, dza meyj ara nye dj, ban a mepj dj medze san hc no, hc na mohwehwj prjgow bi na medze bc na prjgow no mu yj dzen a, mepj ahoma bi na medze kyekyer mfonyin no. Muwie a, medze san na mohwj dj cnnkyea a. Sj cnkyea a, nna m'afa no djmara na akyea so a nna meetutu asan ayj no bio.